Kuulgõ, tegeligult et kell om joba kats üüse. Et ma tahassiq maadaq, mul om tüü hummõn. Nii et kui ti ei panõq sjood muusikat vaiksõmbas, sis mul ei jääq midägi üle, ma piät tulõma ja näütämä, kiä periselt pidotsõdaq mõist.